Este neh onechonpaktiskia nikonahxilis kenin nikontzikos ken nikchiwas atoleh, bueno atoleh kanik seya techonmakah pero tlatlamantli kichiwah, tos neh onechonpaktiskia nikonahxilis kienin, kienin mochiwa este tlen kitlaliliah, tos nechonpaktiskia nikon nikonahxilis inon tlen neh axan ayemo niweliti nikchiwas pero tla keh <hesitation> nontlahtlanis kienin, nikoninmilis ma nechonilikan o- oma nechonititikan kenin para neh noihki nikonchiwas. <hesitation> ompa itech altepetl se altepetl itooka tlahkilpah, ompa nikita kichiwah atole nes de guayaba pero amo nikmati kienik kichiwah, pero pues melahka welik momachilia, tos onechpahkitskia nikonahxilis kienin. Iwan okse tlen de durazno, inon noihki amo nikmati kienik, kox kitisih o kox kitlaliliah tixtli amati kienin pero igual nesi melahka welik momachilia sekononi, tos onechpaktiskia nikonahxilis kenin mochiwa para se tonal noihki nikonmochiwilis.